أعتقد أهم شي بالسيارة ولا الدراجة أهم شي الفرامل، لإنها الأمان بالسيارة لازم تكون فراملها زينة، <hesitation> وعجلاتها زينة وبطاريتها زينة، ولازم كمان الجسم الخراجي يكون زين ، وما يكون فيها خبطات.